Lɔŋfeŋ mu na lia bɛ dunya mɛ ma, awa tɔŋ, kɔɛ. I kɔɛ taa. Lɔŋfeŋ mande bɔ gbi be hiŋi ma lia. Lamataŋ mɛ lɔŋfeŋ wae lɔŋ, lamataŋ ma kɔ wae loŋ, ŋ fa be sa gbi. Mɛ kɔ lɔ loŋ. A wae ma ŋ fai sa. Na kɔ lɔŋnde, ŋ fae sa. Kɛ ma kɔ lɔŋnde, ŋ fa be sa gbi. Kɛ mu mɛ ki bɛ kɛ-me ki bɛna kɛ bɛ lamataŋ ma kɔ kɛ wɛ ŋ la. Kɔmu kɔɛ wa tɔŋ na lia lɔmfeŋ, na lia bɛ dunya mɛ ma.